एबे हमरा किहो चिजु कहई हबहु, काथा सुनोइए हबहु ओकरमा एबे इअ चित्र देखाके कहले जौं उ जथी कहे खोजई बडहु उ डौलाहेसे नै एबे भुझावे सकबहु हमरा । कतोउकी एबे पहिना पहिना जसने किहो ओथिया काथा वथा सुनोइकी खुनिया कुन्हु हैने भुझ्सई, अरे तोरके त एबे इअ ओथिया तोरके किहो बनाके देखोउसु बल्ल तुइ बुझबही कहसई एबे उ भनेको त एबे एबे कथवासे भन्दा एबे चित्र देखाके बढी बुझई बडै न त । अ पहिना पहिना पो एबे मन्सावा ओथिया खाली कथा सभ कहई हलई एबे एबे यापन दिमकवामा जसने सोचै उहे एबे हमरा कहदेउन मानेपरलई । एबे चित्र ओथिया देखाके कहबहु जौं एबे जथी कहई बडहु उ ठ्याकै उहे नै बुझसई । एबे एखना जतुरा इअ फिलिम सिलिम बडै कथकथी बडै देखोइ रहसई भिडियो सभ बडै उ जम्मे त एबे चित्रक माध्यम से त एबे कहाँनी कहसई यापन । उहेसे एबे ए जुन चित्रसे कहदेउन हमरा यापन कथी कहाँनी कहे खोजै बडहु, एबे डौलहिसे बुझावे सक्बहु ।